<noise> par gu'nnma pintar tib kward tiene ke mbi gia'n lën kward knu, idëꞌ <hesitation> giaꞌn mbiwu bët giaꞌndu loxna primer izëꞌ minn barniso <noise> loxge ku minn ganeꞌc̲h̲ primer tib tind guꞌn ikweꞌ minn naku tind nkits dzekna lëꞌ kolor zak sënu loxga dzekna lëꞌ minn ku <hesitation> sti pasada ku minn stib <noise> tind guꞌn ukweꞌ minn biꞌlsa lëꞌwu ñaꞌnda lëꞌ minn gobic̲h̲ekga ku tind kolor guꞌn ukweꞌ minn. <noise>